Pa componel un grifu que resúa pos primeru amus a cortal l'augua, a si vas a preparal anguna i alogu ai que limpial i no es custión. Tienis que desandal el grifu i miral las piecinas á si anguna está eschangá. La juntura de goma pos col tiempu ya resúa assinque muas la juntura, componis el grifu i quasi que seguru qu'essi era el pobrema. Esta-ti segura que tó está bien acistau i preva'l grifu á si entovía pierdi.